Se, ome, eyi, nawi, mahtlaktli, chikuasen, chikome, chikueyi, chiknawi, mahtlaktli, mahtlaktli iwan se, mahtlaktli iwan ome, mahtlaktli iwan eyi, mahtlaktli iwan nawi, kaxtoli, kaxtoli iwan se, kaxtoli iwan ome, kaxtoli iwan eyi, kaxtoli iwan nawi, sempoalli, sempoalli iwan se, sempoalli iwan ome, sempoalli iwan eyi, sempoalli iwan nawi, sempoalli iwan makuilli, sempoalli iwan chikuaseh, sempoalli iwan chikome, sempoalli iwan chikueyi, sempoalli iwan chiknawi, sempoalli iwan mahtlaktli.